<hesitation> íga màa ówó be ŋe bua màa ɖí ànyàmbílì, gbòóma yìívíma nì máàlɛ, gbóòma mi búá plèmù igbɔké ówó beni sìà, ù nàjò kása ówó báa ŋè, ówó ba tu wanìà ínɛ̀ úni ówó kpo wúléè ówo bé zì kpo alɛ nèene blɛ́ɛ kayi bùú sonìà wanìà úni ɖi alɛ nèene bàáa kpo ówó ba tu si <hesitation> ɔ̀mì èle, ɔ̀mi èle ú nà zí awu, ú nà nene alɛ. Nìlɔ ɖi ni ɔkumàa ké bu wà fà fɛà nɔ́ɔ̀ti éle tè tè yà kayi éní baàyu nyoà yá ù nàáa wulu. Kíni sú ba tu si ɔ̀mì éle úni ɔmi nàá ye soà. Ɛnɛ́ àámi ɖi <hesitation> bùyòvoè ànì ɖí kɔ bu tú nyo éyìlè lèe, ká nyó éyìlè lèe ɖɛ́ɛ <hesitation> ètè ú nàá zì zi gbàa úni sú iku lɔ búáá ɔ̀mì èle ówó be sibìà, ú nà zì jɔ̀ alɛ nèene, blɛ́ɛ ìyizà ká fàà. Íga màa nyo ówó nèɖeɖe àámi èle ɖìi ànyàmbíli, yìívíma, gbòóma uguáwa, kini káà ówòbe ŋèà náka náka. Úni ɖi íga màa nyo ówó néɖeɖe àámi èle. <hesitation> ùjàkpiàwa, uŋúgoàwa. Kíni búá bù ɖi íga màa bu nyo ówò nɔ̀ku ámi ówò be ŋè.